Binatang yang paling <hesitation> o kia i aktif atau i nonu o kia e inomo manege maromanga <hesitation> o kia paniki. Paniki manege nako utu marabaka manege inonu inomo. <hesitation> inomo manege o kia <hesitation> bole, maenege i sojo, trus inonu inomo sampe i punus oka je ilio atau i o kia i maidu.